د کافی یا قهوې ګڼ ډولونه شتون لري، د دانی او مشروباتو دواړو له پلوه. دلته ځینې مثالونه دي: د قهوې دانې. عربیکا: د خپل بډایه، پیچلي خوند او د کم کافین مینځپانګې لپاره پیژندل شوی. د روبستا د عربیکا په پرتله ډیر قوي او تریخ، د لوړ کافین مینځپانګې سره.